ସଂଗୀତ, ଖାଦ୍ଯ, ନୁଟ୍ଯ ଔର ଅସଂଖ୍ଯା ଖାଲା ସାହୀତ, ସ୍ପେନ ଏକ ଵିଭୀତ ହୈ ଔର ରଂଗୀନୀ ଶଂସ୍କ୍ରେତ ର ଘରଵାତ ହୈ। ଇତାରେ ଗୀଚୀ ହାଈଲେ ସାମୀଦର ଏକ ନମେଂ କୋ ଏକ ପ୍ରାନାଦାଯ କା ଏବାଂଗ ଉସ ଚାଈ ନୁତ୍ଯ ଔର ସ୍ଵିଵଲାସ ଏସ୍ପୈନ ନିଯା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ଧ ଭୂନ ଅଂଶାଁ।